Ha albatta, turli xil do'stlar doirasiga ega bo'lish muhim hisoblanadi deb o'ylayman. Turli xil do'stlar doirasiga ega bo'lish dunyoqarashi kengaytiradi <hesitation> yangi g'oyalar va tajribalar bilan <hesitation> tanishtiradi, hamda shaxsiy rivojlanishga o'zining katta hissasini qo'shadi.